हाय, चडशी सुकणी जे असत त सैतीन चा पर्यावरणातलो आवाज, माणसाचा बोलप बी आणि बाकिचो कसलो आवाज आपुण स्वतः काढुंक शकतात। ह्या तेंच्या क्षमतेक स्वर अनुकरण म्हुणतात। ते असो आवाज काढतात कित्याक तऱ तेंका तेंतून सुन मनोरंजन जाता, तसाच तेंतून सुन तेंचो मानसिक ताण बी कमी जाता। तो आवाज कदप म्हंजे ते खेलतत सुधा असो एक अर्थ जायवक येता।